Kolontsain̈y ndrô Bengiladesy ndreky irô io zen̈y, mbala man̈ano fomba fomba man̈ano resaka poela, Boisaky izen̈y. Avô raha aloky ndrô koa zen̈y miaro sakafo ndrô zen̈y ten̈a feno karazany maro, zen̈y zen̈y ten̈a mampalaza irô Bengiladesy io.